Ok ka doxo mase <hesitation> ni xare izan nagu magereth ni itan panafau maan ga izi kula labina ma gai wut gai vamuzzaz kare la tain gai vamuzzaz la mun monday weekdays maar lawa ga wan labina la wweekend friday gana wiang ga izi, saturday, sunday, monday gana wule wut karik gana vamuzzuz. Aze sunday xo madi wizak madi wiang la aza game ikula madina maa ga wokang amun market saraga ga wiang ma ga ga marketim amun donut ma bua ma amun fufnalik ma fanalik saraga amun xulau di- di pilai di raktak akula la game. Madi vanong ko ma madi wut madi wut ko madi izi la vaal ka kukam a vanang ku mum ma <noise> ga kukang adi yen lupuk mase di viing a marof madi suuruk ko a marang varang a saksak madi fryim madi wikang wakaf amun panna ngangais kaukau madi xamir xo maa madi rasin adi yen angkanan laa marana marana ahulan. Madi rasi nko kana vaat la laxar wana ma azan wana xo adi giris wana xo ka wan faakaaf mase a vanganing ma aran madi wok ahumun madi ramin adu a vanganing ka ka doxo mase ma madi vangan ko madi izi madi vangan panaran ko madi ramaraat ma madi milaif. Madi milaif panaran ko madi ramavat ko yaka a azaak simaam ko analak ka yaan amun saan naka ka firis ma xa axuna xo ka mazak. Ka mazak ko ma ka piaat kana wan la vaala gis ma madi wiang ko fa la vaal a gis a vaal a gis simaam kare lakurumau ma ta lemekot madi wut kare lakurumau ma ka suruk ko oa marasin. Ka suruk ko a marasi maa di araan di tritim nan pana azan di tritim nan pana amox, maa maar lawa madi izi xo madi wule. Madi wule xo ta la bina ka naktak laraf maa ka luuk karek ko luuk ko ma luukang azan a a azan kuf kkuf ma madi ramin ko ma madi piat eh yaak a nalik kare xa axuna ka raksaat. Maa nare xo madi suruk auai kula la auraan madi suruk ko adi piran simam ka wut ka valagaaf nan. Ka valagaf nan pana ayai ma madi wokang faakaf nan pana maa stimim nan pana muun wana peka <hesitation> wana moli wana guava maa wana mun kainkain yai kula la para vaal ma nare xo lavaan di valagaf nan ka doxo kawit ko ka naxam yaan amun kain fanganing karik maa naan ka doxo vanong. Madi stopin nan kana peh yaan varawuk amun saan. Before ka vangan kana wasim fakaaf amitna la maar lawa kana vangan ma nawai xo a nalik anganon madi lukaut fakaaf nan wuna kana peh gis nare madi izi xo madi izi aza wikeng ko madi wut la taun madi suruk ko amun saan. Amun saan kuna kunandi kuna waan la raas adu dina wan la picnic di wan ko di wan la raas go go kalas maam faakdulamun xulau raktaak. Di raktaak la xon ma maam kare madi milaif beh la wana mun iae madi milaif simbong amun mahmat di cookang amun vanganing simun di cookang amun bize ma amun peka ma fudu zait ka fanong ko ma di <noise> suruk ko amun <noise> fanganing angkanan madi suruk anum yen amun raafan amun kanabus kula la azan wan ling madi iayot ko la wana ling madi wut beh madi raasin azanon la sausepan madi cookang ma madi suruk amun yen madi raasin la wana la wana azan avaum. Madi zimaat madi raasin la laxaar wana auvaara madi lainin amun ya madi lainim anun zimaat ayaan ma arafaan angkanan. Madi simukim faakaaf nanda laavan di dry doxo madi raasin faakaaf madi la sait, madi wokang adi basket lapuk ma madi raasin fa wiang nandi lamaskana basket, madi raasin amun amun wana barbar lamaskana ma madi taitimpana rop amun aayarus inakula lamaskana laauran palaxon laxaar la awata wata vaat. Naaka madi wut ko madi suruk amun tinim tafan ma amun tinim yan madi raalas farawuking sina mun ubina pa labina madi ralaas nanda madi suruk amun afaada madi ratubg sait la auvaara madi ralaas nandi wana ka wiang ko ma maam faakdul madi vangaan amun aubina ila. Amun furaavin laa saa siat amun repte ma amun nain amun kana amun fuf nalik ma maar amun nalik tete madi raalas nadi pana vanganing ka vanong ko madi, aflaan sait maa izi la wana flaan madi boilim ko amun kettle tea, madi kling ko amun fufnalik dina saleng sugar madina wokang amun tea. Naare xo di piaat kaarik dina wokang aaza humun. Amun humun angkanan madi waan faakaaf pana aazaan adi baare lapuk adi baare lapuk mase di woi lamaskana auraan di wut ko di ralaas maam pana madi izi xo madi katim famamat amun xulau naanga di katim famamat maa madi raasin laa marana mun tinum varang amun kaukau bize. Amun topiok madi vaarasin amon vaat laa maaraana amun fanganing kuna asere roan ko ase raan madi rama arat beh panaran madi vangann. Madi iaan amun fanganing angkanan. Aubina vaakdul di wut di izi di vangan laraan angkanan madi makim ko adu amariaas faangur raare ka wut ko la twenty twenty three, nakanang madi makim ko araan angkanan adu madina simbong a mariaas faangur kana wut. Kaa waan ko ma di amun family vakdul madi bung madi vangan madi iaan ko abaare varaang amun kaukau angkanan ma amun vada amun zaau madi vaaf nakanan madi makim aa new year a mariaas faaxar simam laa Nare madi izi xo madina ready wana a a christmas simam kare xo la twenty twenty four madina suruk ko amum amun madina suruk aze baare amun xulau dina suruk ayen ma madina wan faakaf amun vaal madina izi varai amun family siman madina vangan varaxai ma madina <noise> celebration a christmas mas new year nare madi pokang. Nare xo amun saan siman ka redi vanong kula twenty twenty four. Madi piaat ko adu amun family ma dina bung karik mum ko mum fakdul madi soxot madina bung adu mum takdul madina yaan amun fanganing la christmas la la new year karik madina zi karik ka doxo.